Raha ohatra hoe very zah nandeha nitety faritry tany amy toerana hafa ny fomba ahezako lalagna voalohany alôha magnontany ny ologno ohatra na mizaha karta na koa fantariny amin'ny GPS na telefôna zany ny mety hamantarana le toerana koa.